هو، زه پوهېږم چې نیکتایي څنګه تړي، ډېرې عامې طریقې لکه ساده ګره می زده دي. دا کار یو څه تمرین غواړي، خو ساده دی که یو وار زده سي. زما شاوخوا خلک اکثره وخت نیکتایي نه اغوندي، یوازې په ځانګړو موقعو لکه واده، رسمي غونډو، یا د کار مرکې کې. د ورځني استعمال لپاره نیکتایي ډېره عامه نه ده.